Навъҳои гуногуни занбурӯғҳо мавҷуданд. Шампиньон нарм аст ва таъми шадид надорад. Барои тайёр кардани салат, шӯрбо ва пицца мувофиқ мебошад. Портабелло калон ва гӯштибаҳ буда, барои бирён кардан ва пур кардани дохилиаш бо масолеҳ беҳтарин аст. Шампиньонҳо хушбӯй ва барои пухтупазу соусҳо хеле мувофиқ аст. Занбурӯғи сафед таъми ғанӣ дорад ва онро бештар барои шӯрбо ва бирён истифода мебаранд. Ҳар як намуди занбурӯғ таъми хоси худро дошта, ба ғизо маззаи махсус мебахш.